Edọnọ yẹ naana mbaga eresi ẹgib, mi mkpa ẹ gib, mpai mọ, mpai mọ nzine, nam ngọgọ mọ. Ọvẹn yẹ iri igọmọ igọgọ ẹ gọnọ okwọk, ngọgọ mọ nzinẹ, nam nfi mbasa wẹ mann ekwuro nang gerek ugomo nuai mọ. Nam mbasa eresi nwe. Nnamo ẹna gẹrẹk. nam nyai mọ, nyai mọ nzine, ngẹnẹ, nja mann ẹ gib nwẹ, ngẹnẹ mọ nfẹ mọ ngẹnẹ mọ nfẹ mọ nzinẹ, nam nizm obu nfe, nam nfẹ uda, nfẹ uda nzinẹ, nam nfe̱ ẹzẹn. Nfẹ mọ ufẹ ẹzẹn dẹnẹnẹ, dẹnẹnẹ, dẹnẹnẹ, dẹnẹnẹ nboni nfe mo obu nam nfẹ mọ maggi, nam nọng nfẹ onọk nruri mọ, nne mo eojono yẹ erimi. Maggi ema mọ ẹba nam nfe mọ. Nam nye mọ ndọgọ ga ọgọn. Nwe ebene ezine, nsi nbọni mbaga iji. Mbaga iji nzine nam ndimọ mọ sa unip, ndima sa unip nzine, nam nti nda ga ẹdudu yẹ ẹyai mọ, nyai mọ gbọgbọri gwud nzine nye mọ ngẹnẹ nfẹ ga esa, nfe ezen, nfe ọvẹn gbọgbọri gwud, nam mbaga ma na ọdọt eresi, nwe wa ọdọ eresi. Mbaga mọ nzine ebene. Nam nfi nnọ mọ eresi ẹgọmọ ẹgọnọ ma kọp ifa.